Setiembri quandu moçu pos pa nogu era la vendimia, era el tiempu de cogel la uva, de trayé-la pa casa, d'echá-la ala boiga i al estrujón i alogu alos conus. La boiga entovía la tenemus enque no la gastamus. Mi pairi hazía vinus peru vinus güenus, e? Que Montanchi era anombrau delos sus vinus. peru ara tó essu ya... En setiembri sonin tamién las fiestas patronalis i craru, tú vedrás tolas recordanças que tengu.